Ika, nour uosil ton maska ekkir iegi mustagbal, ai wala eska geryimu wala faymu. Nouri do ton ai minga menyre, yani Quran ga ainan kitaba duma ai koto garya, ai koto sherha, ai koto fayeka, innin ainane firge innin ain duniayl ton amenai. Fenni ga ekan goni, fenni ge ir koto keareka, ju ir koto fenna, asfa, ademri <hesitation> lano ughniya, ha_harami kon harami lin, shaz iko isata gon ademri sibhanchi gon sokecha nour kon feddi tan tagnina, fenni ga ikan goni fenni fennan Maslan sigirka fa kayir fa sigirka kay in mushkila ya imon Nogil fa resim ga resmi meselan weaka aymun. <hesitation> Mesalna asarri batar kachalay aiga waragi ko gelemi ko ka dinosa ekir karasil aiga ademeaka resmoden, mugeaka resmoden, aruseka resmode resmi weaka aymu yani inga masana fenni ga ikan weaka aomu lakini ai العلماء fa ju kaere ka kairanay, fa menjere uoskig irbinta fa ju teka uoski delijre la la nefeymu.